Ouvi arasa mokoi eta payandepo siupe amovecepe yae jokua aretepeko täta se arete paraete esa se ara paraete ikavi jayae jokua arasape oyapo reta seyae semo maenduavoi tätapa akaru paraete jukurai yae jare täta ome mbae jaureta